عيش حياة جيدة يعني تحقيق التوازن بين جوانب مختلفة من الحياة مثل: الصحة، والسعادة، والعلاقات الإجتماعية، والإنجازات الشخصية، يتظمن ذلك السعي لتحقيق الأهداف، والطموحات، والتمتع باللحظات البسيطة والتفاعل الإيجابي مع الآخرين.